Internet a tadadik fa so na mete seluk HP. Neme Wi-Fi so na fangte ketun ndia, ma mete ma neme HP so na mete seluk kan le te fangte basa data internet a ndia so. Mete ma Basan so na isi seluk pulsa le te basa data ndia so fo daftar seluk paket internet.